Uudishimo ju omgi tuu asi, miä pand inemiisi tahtma teedäq, kas om midägiq vahtsõt, kas om midägiq, midä mi joba ei tiiäq. Ja tuu avitaski meil vahtsit ja vahtsit asju löüdäq.